Nro souwéne nro roudoutou, di sourone kane go yike nani, nro roye ma, ni wima mo léni mola roudou ibanti boughe, <noise> ghounne founan ni mo léni mola ligué ikandji, ni ghounne founan ni mo leni mola roudou sokone, <noise> <hesitation> sokone fou roudou di fou roudou di yal, di ripe migna younné mo roudoutidji, ikandjima dane nimo léni, ni molo liguéghi, mola liguighi dane di ripe migne na mar. Ibanti boughe, forigna da géti mo yongounan ghounné fé nro souwéma nro. Di sokone, lébidaye isourma, souroma ghounne, ghounne roudoutouma fé, iroudoughi, idokéghi di thiébe, sourwéne dane mbé ghounne roudoutou sousoune. Mankagno ma ghounne néti dé, néti di féke ghounné wounne roudou.